Raha misy dia aleha moa za toerana aleha de mandeha tongotra no ataoko fa tsy mandeha mafy aho tsy mihazakazaka fa raha sendra maika kosa aho a de mihazakazaka ihany ahako rehefa misy fotoana hoe afaka mihazakazaka fa saingy ny tiako dia mandeha tongotra m- tsy hoe m- miadana fa normal zany a de mba tsy de reraka be loatra fa raha ohatra hoe manao sport ndray de afaka mihazakazaka kely ihany ahako a rehefa anona de rehefa reraka de mandeha moramora ndray.